Hulondekhana nende vulamu vulio isaino, shindu shia kwanza eshivi ni ovuruchi, ovuruchi <hesitation> vulikho asi alafu <hesitation> avaruchi vali husisala shivenya khuchererwa ta, nae ata efwe avandi handi raia wakawaida handi fwesi hulikhomo efyawalakholanga ephienyekhana taa sithire mbole mbu khukholanga phindu phielenyekhana taa, isaindi khulio shindu shindi shinyala khuvusivwa nisiakhamqla khuvusivwa, nikhupinga khusianyola, khunono mbu shindu shino shinyala khukhukhonya nomba. Lano ovulamu vukalukha inyuma shindu eshio shismala shiapingwa shia thia kama mcourt shilavukula <noise> thinyanga vayalanga <noise> hishurureo shikhole shina, shianze khwikhorekha. Nolenga ngephiavere phia juzi, avaruchi vano ngavavere mtiti nende mukhongo vachagulana, linga muda kwavavukule nivaingana, nolinga avundu ngao maendeleo kemere nolinga kama thicounty. Mapesa sikechanga tawe, ako n maendeleo <noise> khukhoyeshere <noise> nikhukholanga, lakini lano mapesa nikaletha khwalakhola maendeleo shina. Mapesa sikechere khulula mserikari ingali taa. Alafu shindu shivi sana avaruchi <noise> vano nivakhanyola, nonyola mbu vamarire khuramba, shivelewana ta. Lano <hesitation> okhulondekana nende shivaewana ta, ye mushara kwae nikulo mwisho anyolanga, lakini lano ewe mwananchi wa kawaida, ephiawakhanyorere shivithanga tawe. vaingananga sa nilula mwisho nivanyola mapesa kavu newe otongasa ngaluovethanga. Khu, eshindu shindakhasava shia khaviri shilai, shia kwanza, muruchi nathia khusisala amanye mbu vandu nivovamchagula khathie khusisala. Shakhaviri efwe raia, likhua olola khwirukhana, visaa phindi phiikalusinthia makhua inyuma nikhukalukha inyuma kama thinyanga thia mzee kenyatta, ephindu shiametanga kavametenga isaino tawe. lakini ngiyamalanga khurao ibudget ngaya vavola <hesitation> vakhasoma, vasikari vachendanga mwiluka khulenga mbu. Mbu phindu phiakhwavola phikuisivua nga phienyekhana nomba omundu ametanga <hesitation> nonyolekhana mbu mundu yetha saa ngukula, nonyolekhana mbu ometere, vanyala hwikala saa liiluka elo hapo napo. Kho ovulamu khulondekhana nga, phienyekhana varuchi vano, nivakhamala khuvhagulana, vakholere ikasi ndala alala humiaka chirano, senechirano, humukalusiayo thirano chindi. Nivakhakhola ikasi andala, vakhorere vananchi shiavava nivavalaka. Ne vulamu vwalava sa vulai. Vuleka wa khuninia phindu, phindu phianina sana. Alafu phindu vininanga eshiro neshitere. Vanyala khusoma i budget, vainia phindu vavola. <hesitation> Nikhula mwesi ekhumi ni ibudget, sindu eshio shiumisingia mundu wa kawaida sana alaf <hesitation> nikhukalukha vureka na opposition phosi, ndio ilinende ipart yavavayanga indai lakini handi khulio akandi kosi <hesitation> kata mwana nasomanga khusikuli, nyanga indi sovolakho mbu okhorere vulai, ndio valio vakhava mavi lakini lano nikhutonngasa mbu khukhavenge mavii nende liakhavere lilai nikhuvola nelivi, ao shialo sishinyala khukhula ta. Mpaka shikhole shina shakalukhe <hesitation> asi. <hesitation> opposition khu opposition, lakini khuve khu opposition vwokhumanya mbu avandu vano nivakhururukanga. Naye handi khunyala khula mwaka kundi, opposition handi yaruka shialo. Niwesi khandi walola avundu kenyekhana vakhole shina vakhukosewe. Nano nolenga kama <hesitation> vandu venjire mserikali, varura ne mopposition vavola isaino vavolanga vuruchi nivulai. Vaerenje ruanyi nivavola mbu vuruchi novuvi, venjire mserikali nikhalano vavolanga vuruchi novulai, ano sololao khuva khuli ne shindu mbu kigeu geu. Yani ewe niwakhashita weshili novola, noliruanyi novola neshivi. Niwakhasita weshindu novola neshilai. Khuvesa nende msimamo mlala, nikhuva opposition khuvesa opposition. Ne khuoposie shindu shilolokha mbu shinyalikha <noise> khulavola sa shia serikali nivopa nikhukana nikhukana tawe, ao khukalushinjia maendeleo inyuma. Alafu nengalukha neserikali thia icountys, thinyole mapesa kathio, thinyalirue khukhola maendeleo, hefwe valiasi khunyalirue alafu nengalukha vhuleka naye handi vabunge vefu, mbunge onyolanga avolanga alia sindakhakhupirua ikura ta. maendeleo ta. Kama kwa mfano nga ayeria mwene, sitima yetha lakini yakama avundu wundisa ambi, lakini efue sikhunyolata khulondekhana mbuluayenga thikura siyanyola taa. Khu <noise> shindu ngeshio nikakhava mbu shilachiririra mshijiji shilala shino alio wavalanyulanga navandi vano shivakhola shina sivanyola taa. Khuliakhavere vilai, khulondekhana nende maoni kange avandu vakhakhavirue avalekemea mrengo kwosi kwosi taa. Nemberi mapesa kasa ka cdf kano nilano lano vakhola mbu ekhoreranga mwikho tawe. <noise>